ताला एकर ऐसन चीज हैवे जेकर मदद ले कर हमन अपन चीज ल। सुरक्षित रख सकत हन ए अनेक तरीका से कम करते हैवे रोकते। तला दरवाजा य खिड़की ल खोलते ले रोक एकर भौतिक बाधा बनावट हे। उलझावट ताला अन्दर अनेक तरह के तंत्र होते जेकर वजह ले एके। खोलना मुश्किल हो जाते जेन के पिन नंबर या डिजिटल कोड। अलग अलग हर ताला के बीच चाभी होते। जेकर वजह ले अधिकार प्राप्त व्यक्ति हर खोल सकते।